כ'קוק אסאך אויף מיין פאון. פאר די צייט, ווער ס'האט מיך גערופן, פאר א קאלקולעיטער, כ'ניץ אסאך פונקשענס פון מיין פאון. כ'וואלט געזאגט א דרייסיג, פערציג, מאל א טאג, אפשר אפילו מער.